To makkulliah baloyu untuk kita <hesitation> karena alasanna to <hesitation> bisa nangkat derajatna tomatuanta. <hesitation> Duka to ku makkulliah ki, biasa ki rupang ke manu ballo, tenga duka marajatika jamang janamarajaki kiki makuliah ki <hesitation> iyaki dukaki makkulliah karena <hesitation> harus ki berpendidikan. <hesitation> Kan tomatoanta tea berpendidikan tena ko pie berpendidikan <hesitation> di rendah tapi harus tinggi kita pendidikan tan tomatoanta ya <hesitation> setidaknya manarangki tomatoanta bisaki hidupi jagaki ke jagaki jaman <hesitation> jaka dukaki pengalaman pengalaman baru to, do duki pariki itu itu <hesitation> pengalaman pengalaman masei tu kande bang, <hesitation> iyabari to ku makkulliah ki maballo, bisaki na pomanareng, bisaki sitammu sola, sulata buda, bisaki rupang bene, hebari to kemakkulliah ki <noise> maballo jaman ta.